Zava-dehibe tokoatrany fianaragna egny amin'ny université amy tanora, satria maro raha hitany akagny, mampivelatra ny saigny akagny, mampifanerasera ananzy amin'ny namany akagny, ahitany koà asa zay tokony ahavelona ananzy an na amin'ny mpampianatra mampianatra azy io an na amin'ny namany mpiara-mianatra aminanjy.